ìli, ìwà, ìtà, àlã, ùtɔ, ugo, ùzòòni, ùmaamlà, úkàli, ɔ̀wú, ɔ̀wúìli, ɔ̀wúìwà, ɔ̀wúìtã, ɔ̀wúàlã, ɔ̀wúùtɔ, ɔ̀wúugo, ɔ̀wúùzòòni, ɔ̀wúùmaamlà, ɔ̀wúùkàli, ìŋúéɖì, ìŋúéɖììli, ìŋúéɖììwà, ìŋúéɖììtã, ìŋúéɖìàlã, ìŋúéɖìùtɔ, ìŋúéɖìugo, ìŋúéɖìùzòòni, ìŋúéɖìùmaamlà, ìŋúéɖìúkàli. ìblatɔ̀, ìblatɔ̀ìli, ìblatɔ̀ìwà, ìblatɔ̀ìtã, ìblatɔ̀àlã, ìblatɔ̀ùtɔ, ìblatɔ̀ugo, ìblatɔ̀ùzòòni, ìblatɔ̀ùmaamlà, ìblatɔ̀úkàli, ìŋúɛ́ɖì, ìŋúɛ́ɖììli, ìŋúɛ́ɖììwà, ìŋúɛ́ɖììtã, ìŋúɛ́ɖìàlã, ìŋúɛ́ɖìùtɔ, ìŋúɛ́ɖìugo, ìŋúɛ́ɖìùzòòni, ìŋúɛ́ɖìùmaamlà, ìŋúɛ́ɖìúkàli, ìwotu, ìwotuìli, ìwotuìwà, ìwotuìtã, ìwotuàlã, ìwotuùtɔ, ìwotuugo, ìwotuùzòòni, ìwotuùmaamlà, ìwotuúkàli, ìwogo, ìwogoìli, ìwogoìwà, ìwogoìtã, ìwogoàlã, ìwogoùtɔ̀, ìwogougo, ìwogoùzòòni, ìwogoùmaamlà, ìwogoúkàli, ìwozò.